सफर दौरान जू मुद्रा च वींकी अदला बदली कनाले हम हवाई अड्डा बैंक या जू मुद्रा अदली बदली केन्द्र छिन वख से हम अपडी विदेशी मुद्रा खरीद सकदा कुछ स्थानों पर एटीएम से भी जू स्थानीय मुद्रा च ऊ निकाली जै सकदी। क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड भी हम इस्तेमाल कै सकदा।